Si mi pensu che cualcoza ün a pöl savei s'al e ver u no, le coze pi banali cum së <hesitation> cascu dal balcun për <hesitation> sinc meter riscu d'möri